drengs með heilalömun sem unnu dómsmál gegn Tryggingastofnun í vikunni segja að barátta við kerfið hafi tekið meira á en að annast son sinn héraðsdómur gagnrýnir framgöngu stofnunarinnar í málinu fjórum drengjum var í dag bjargað úr helli í Taílandi þar sem þeir hafa setið fastir undanfarna fimmtán daga björgunarfólk býr sig undir að sækja þá sem enn bíða í hellinum sá hluti Hítarár sem skriðan úr

upp var hrygningarsvæði laxa framkvæmdastjóri Stangaveiðifélags Reykjavíkur segir að áhrif skriðunnar verði langvinn aldrei hafa fleiri sótt í

fyrir heimilislausar konur sífellt fleiri erlendar konur sem misst hafa húsnæði sitt leita þar skjóls hjón á Tálknafirði settu á fót litla fiskbúð svo hægt væri að kaupa ferskan fisk í þorpinu búðin er opin allan sólarhringinn og

viðskiptavinir afgreiða sig sjálfir

gott kvöld tólf ára stráks með heilalömun fjölskyldan vann dómsmál gegn Tryggingastofnun í vikunni eftir að hafa barist fyrir því að fá tekjutengdar greiðslur í átta ár Kristján Logi Kárason er tólf ára og greindist með c p eða heilalömun árið tvö þúsund og tíu hætti Kári faðir hans í vinnunni til þess að sinna honum heima við og sótti um tekjutengdar greiðslur frá Tryggingastofnun því var hafnað en samkvæmt

lögum eiga aðeins foreldrar barna sem eru greind eftir fyrsta október tvö þúsund og sjö rétt á tekjutengdum greiðslum og þá í framhaldinu förum við að kæra það innan Tryggingastofnunar síðan þurfum við að kæra innan velferðarsviðs leitum til umboðsmanns Alþingis og umboðsmanns barna sem sendir reyndar frá sér bréf til þáverandi velferðarráðherra

alls staðar á veggjum málið endaði hjá héraðsdómi árið tvö þúsund og fjórtán þar sem Tryggingastofnun var sýknuð fjölskyldan áfrýjaði því til Hæstaréttar sem vísaði málinu frá en ákveðið var að höfða mál að nýju í fyrra vera telur það greinilegt brot á jafnræðisreglu og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að sum börn eigi rétt á aðstoð en önnur ekki hún gagnrýnir framgöngu Tryggingastofnunar í málinu þau hafa komið fram af gríðarlegri hörku og hvernig þau hafa til dæmis á öllum stigum málsins reynt að vísa þessu frá dómi sífellt bent á að fjárkröfur séu fyrndar og

verið en við erum bara að benda á þessi lög eru röng dómurinn var kveðinn upp í vikunni og er hann afdráttarlaus synjun Tryggingastofnunar var ógild í niðurstöðukafla dómsins segir að það geti ekki verið hlutverk stjórnvalda að leita allra leiða eða beita öllum brögðum til að fá sýknu fyrir hið opinbera eða fá málum vísað frá dómi þá finnur dómarinn að því hvernig Tryggingastofnun hefur komið fram í deilunni og segir að tilgangurinn geti ekki helgað meðalið enn fremur segir að ekki verði fallist á að það standist

málefnalega skoðun að gera greinarmun á rétti til félagslegrar aðstoðar til fjölskyldna barna sem eru fötluð eða alvarlega veik eftir því hvenær fötlun þeirra eða sjúkdómur er greindur

ákvörðun hafa verið tekna um hvort dóminum verði áfrýjað eða ekki áfrýjunarfrestur er fjórar vikur við vitum núna að verði hann alvarlega veikur aftur við þurfum að fara lengri tíma á sjúkrahús þá getum við farið í hlutastarf á móti þessum greiðslum og það fer ekki hérna allt gjörsamlega á hliðina það að eiga fatlað barn eða langveikt barn er alls ekki erfitt

að slást við kerfið alla daga það er erfitt það tekur á björgunarstörf gengu vonum framar í Taílandi í dag þegar fjórum af þeim tólf drengjum sem hafa verið innlyksa í helli undanfarna fimmtán daga var bjargað

út hlé verður nú gert á björgunarstörfum áður en hinir drengirnir verða sóttir

björgunaraðgerðir hófust í nótt mikill viðbúnaður var á staðnum fjölmennt lið lækna og hjúkrunarfólks var til taks og fjölmiðlar voru beðnir að draga sig í hlé og veita björgunarfólki svigrúm eftir miklar bollaleggingar um hvernig

að ná drengjunum út var ákveðið að senda vel þjálfaða kafara eftir

þeim tveir kafarar fylgja hverjum dreng allir þrír bera súrefnisgrímur og fikra sig áfram eftir til að komast í gegnum þröngt rýmið leiðin telur á fjórða kílómetra og drengirnir þurfa að kafa synda vaða og klifra til að komast út björgunaraðgerðirnar eru unnar í kapphlaupi við tímann yfirvofandi

fyrr en áætlað var rétt fyrir hádegi að íslenskum tíma bárust fyrstu fregnir af því að tveir drengjanna væru komnir út úr hellinum skömmu síðar staðfestu yfirvöld að fjórir drengjanna gætu nú um frjálst höfuð strokið björgunaraðgerðirnar hefðu gengið vonum framar drengirnir fjórir voru fluttir á sjúkrahús til aðhlynningar fréttavefur breska Ríkisútvarpsins greinir frá því að tveir sjúkrabílar hafi ekið í forgangi að því sjúkrahúsi í héraði sem næst er hellunum tvær þyrlur hafi einnig lent við sjúkrahúsið birta er eitthvað vitað um líðan drengjanna hafa gengið vel í dag en hver níu eftir inni í

svona mikla athygli ég held það sé margt það er

um ræðir svo er þetta svo ótrúlega saga verða

ég held að samkennd sé sem kviknar hjá flestum svo er laxa framkvæmdastjóri Stangaveiðifélags Reykjavíkur sem hefur ána á leigu segir að landeigendur og veiðimenn eigi eftir að verða fyrir tapi sérfræðingar frá Veðurstofu Íslands og Háskóla Íslands hafa verið við mælingar á

sem féll úr

Fagraskógarfjalli í Hítardal í gær hlaupið er á annan kílómetra á breidd og lengdin einn og hálfur kílómetri skriðan stíflaði

er landsþekkt laxveiðiá Finnbogi Leifsson bóndi í Hítardal sagði í hádegisfréttum að áin hafi nú fundið sér nýjan farveg suður fyrir skriðufallið hún renni nú þar í gömlum farvegi og síðan niður í tálma sem

Hítarár árfarvegurinn fyrir neðan stífluna sé þurr langleiðina niður undir þjóðveg fimmtíu og fjögur skriðan er í rauninni að

fimm kílómetra af veiðisvæði sem er fyrir ofan

koma saman þannig að það eru í rauninni fimm kílómetra af

og veiðisvæði sem eru þornuð upp þar fyrir ofan ég hef alla vegnana heyrt að einhverjir laxar séu innlyksa í í þessu svæði þar sem er þeir hafa bara dagað uppi í pollum sem hafa myndast og í laxastiganum í

að þurrka upp sko

sem hefðu verið nýtt í haust þegar þegar laxinn var að fara að hrygna því megi gera ráð fyrir að skriðan hafi áhrif á laxinn til lengri tíma uppselt var í ána í sumar við eigum eftir að meta ástandið endanlega og sjá hvað hvernig við bregðumst við þessu hvort að það sé

hægt að veiða ánna með öllum stöngunum sem eru leyfilegar stangaveiðifélag Reykjavíkur hefur haft Hítará á leigu í hátt á þriðja áratug en hún var boðin út í haust það var annar aðili sem bauð hærri en við og fékk ána og þannig að hann ætti að taka við henni tvö þúsund og nítján en eftir svona áfall þá veit ég ekki hvað verður áttu von á því að þið tapið einhverjum tekjum út af þessu já já ég held að það mun enda á því að allir aðilar munu tapa að einhverju á þessu hvort sem eru landeigendur við eða veiðimenn það er því miður þannig aldrei hafa fleiri leitað í

fyrir heimilislausar konur forstöðukona segir að hópurinn sem þangað kemur hafi breyst talsvert undanfarið

í fíkniefnaneyslu og fleiri glíma við félagslegan vanda sífellt fleiri erlendar

konur sem misst hafa húsnæði og vinnu leiti nú í athvarfið fyrir heimilislausar konur

er ætlað að sinna grunnþörfum þeirra um húsnæði hreinlæti og mat það er meiri nýting núna heldur en hefur verið við sjáum það alveg það eru fleiri fleiri konur að leita hingað og eru í lengri tíma í senn við erum búin að toppa okkur í gistinóttum

bara sem dæmi þá fórum við aldrei yfir þrjú hundruð gistinætur tvö þúsund og sautján og það er núna þriðji mánuðurinn liðinn þar sem við erum að fara

vel yfir þrjú hundruð hingað til hafa flestir gestir átt við vímuefnavanda að stríða en undanfarið hefur hópurinn tekið nokkrum breytingum það er alltaf sívaxandi hópur af konum sem eiga við félagslegan og eða geðrænan vanda þær eru oft hér í lengri tíma í senn það er ekki eins mikil ferð á þeim inn og út heldur eru þær

árum saman bara fastar hér hluti þessara kvenna er af erlendu bergi brotinn þær hafa kannski búið á Íslandi í nokkur ár missa síðan

og hafa þá lítinn félagslegan stuðning engan stuðning frá fjölskyldu

ekki að grípa þær þannig þær eru ekki að fá félagslegt leiguhúsnæði

húsnæði á almennum leigumarkaði því þær eru ekki tekjuháar eða hafa engar tekjur þá töluverð aukning á síðasta ári athvarfið er opið seinni partinn

og yfir nóttina en ekki á daginn í

undanfarið að fullt sé í húsinu húsnæðisskortur og hátt leiguverð hafi sitt að segja auðvitað hátt leiguverð og lítið af húsnæði í boði það spilar mikið inn í Veðurstofa Japans segir að úrhellisrigning sem

dunið hefur á vesturhluta landsins undanfarna daga eigi sér enga hliðstæðu yfir áttatíu hafa látist í flóðum og skriðum vegna og enn fleiri er saknað tveimur milljónum hefur verið gert að yfirgefa heimili sín verst er ástandið í borginni Hiroshima og nágrenni hennar úrkoman á svæðinu undanfarna þrjá daga er þrisvar sinnum meiri

en meðalúrkoma í heilum júlímánuði yfirvöld vara við áframhaldandi hættuástandi því ekki er útlit fyrir að stytti upp á næstunni

erlendra auðmanna geti greitt leið ungs fólks í búskap hefur eignast fjölda jarða á Norðausturlandi einkum við laxveiðiár í Vopnafirði og Þistilfirði kaupin hefur hann gert í gegnum félagið streng sem hann á þriðjungshlut í samkvæmt úttekt frá tvö þúsund og sextán áttu og fjárfestirinn Jóhannes Kristinsson samtals tuttugu og þrjár jarðir í Vopnafirði síðan hefur bæst í safnið ratcliffe keypti til að mynda Grímsstaði í lok árs tvö þúsund og sextán og á Jökuldalsheiði í fyrra borið víurnar í fleiri jarðir í Vopnafirði að undanförnu meðal annars í eigu sveitarfélagsins framkvæmdastjóri

strengs sem er talsmaður

í ferli en útilokar ekkert tíminn verður bara að leiða í ljós hvort það verða einhverjar frekari fjárfestingar hérna á Norðausturhorninu

spennandi svæði við höfum gríðarlegan áhuga á á laxveiðiánum hérna sem við teljum að séu þær bestu á Íslandi sveitarstjórnarfulltrúi Samfylkingarinnar hefur áhyggjur af þessari þróun auðsöfnun

á fárra hendur sama hvort það

eigna eða lands er alltaf slæm það hafi ekkert heyrst frá Vopnafjarðarhreppi eða eða ríkinu varðandi þessi jarðarkaup á undanförnum árum oddviti Vopnafjarðarhrepps er ein þeirra sem seldu Ratcliffe jörð árið tvö þúsund og sextán en auðvitað

eru margir hérna sem eru á móti þessu og þetta er kannski ekki alveg besti kostur sem bændur velja Már Jónsson leigir jörðina

hann telur að uppkaupin skapi tækifæri fyrir unga bændur að leigja bújarðir sem annars færu jafnvel í eyði eins og búskapur er í dag tala nú ekki um sauðfjárkindina þá er mjög hæpið að þú kaupir þér jörð landeigendur vilji búskap á jörðunum og að þær séu vel hirtar á sama tíma grotni ríkisjarðir niður víða um land því enginn

styðji við ábúð þar innheimti lága leigu en góða aðstöðu það er allt annað ef þú þarft að vera með afborganir af fimmtíu til áttatíu milljónum af svona lítilli

peningarnir séu minna áhyggjuefni það getur kannski gengið til einhverra ára en hvað gerist svo þegar börn þessa auðmanns erfa jarðirnar hvað

gera þeir nýjar rannsóknir benda til þess að fjölskylda Önnu Frank hafi freistað þess að fá hæli í Bandaríkjunum áður en þau voru flutt í útrýmingarbúðir nasista í síðari heimsstyrjöldinni saga fjölskyldunnar er mörgum kunn hún flutti frá Þýskalandi þegar nasistar komust þar til valda og bjó í Amsterdam þegar síðari heimsstyrjöldin braust út sem gyðingar neyddust þau til að fara í felur og fóru huldu höfði í íbúð sinni

í um tvö ár þar til þau voru send í útrýmingarbúðir nasista þaðan átti einungis fjölskyldufaðirinn Otto afturkvæmt kona hans og dæturnar Anna og Margot létust allar í útrýmingarbúðunum ástæðan fyrir því að svo margir þekkja sögu fjölskyldunnar er dagbók sem Anna hélt í felum og fannst eftir að örlög fjölskyldunnar voru ráðin

benda til þess að örlög Frank fjölskyldunnar hefðu mögulega getað orðið önnur því Otto Frank hafi sótt um hæli bæði á Kúbu og í Bandaríkjunum

einn af fáum möguleikum í stöðunni til Bandaríkjanna ströng innflytjendalöggjöf og flókin skriffinnska á stríðstímum var þó steinn í götu þeirra Otto sótti tvisvar um vegabréfsáritun til Bandaríkjanna því öll fylgiskjöl fyrri umsóknar hans eyðilögðust þegar bandaríska ræðismannsskrifstofan í Rotterdam var sprengd

þáverandi forseti Bandaríkjanna Franklin Roosevelt varaði við því að flóttamenn úr röðum gyðinga gætu verið njósnarar niðurstaða skýrslu um umsóknir

fjölskyldunnar er að Bandaríkjastjórn hafi sett þjóðaröryggi ofar mannúðarsjónarmiðum á viðsjárverðum tímum par á Húsavík ræktar í tilraunaskyni heima hjá sér þau vilja framleiða fóður fyrir fiskeldi úr skordýrum christin Irma

og Torsten Ullrich sigruðu

um nýtingu jarðvarma til framleiðslu matvæla hugmyndin kom upp þegar þau voru á ferð um landið og veltu

fyrir sér auðlindum Íslands og hvernig mætti nýta þær betur þau búa og starfa á Húsavík og eru nú að rækta heima hjá sér í tilraunaskyni við ætlum að framleiða fyrir fiskieldi úr skordýrum af því það eru margar tegundir af skordýrum til sem maður getur notað í

eftir því hvað markaðurinn vill þú getur stillt næringargildið að þessu með því að velja rétta tegund af skordýrum hún segir kostnað

of háan og taka of mikinn toll af hafinu þar sem stór hluti af fæði í

er úr fiski skordýr hafi svipað næringargildi en séu mun ódýrari og umhverfisvænni leið þrjú tonn af fiski úr sjónum til að framleiða eitt tonn af hágæða fiski í fiskeldi jarðvarmi nýtist í framleiðsluferlinu þar sem skordýrin þurfi hita til að dafna fengu tvær milljónir í verðlaunafé og eru nú að vinna að næstu skrefum verkefnisins þau vilja stofna fyrirtæki og hefja ræktun framleiðsluferlið er nánast fullmótað það hafa allir borgað segja hjón á Tálknafirði sem reka litla fiskbúð þar sem fólk afgreiðir sig sjálft hjónin opnuðu búðina til að hægt væri að kaupa ferskan fisk í þorpinu litla fiskbúðin á Tálknafirði lætur ekki mikið yfir sér en í henni er þó hægt að kaupa fisk allan sólahringinn maður fékk stundum fyrirspurnir frá fólki fá ferskan fisk

slag standa og opnuðu búðina hvernig hefur þessu verið tekið mjög vel mjög vel og heimamenn bara þakklæti frá fólki heimamenn eiga í jafnmiklum

með að fá nýjan fisk eins og ferðamennirnir þetta er þriðja sumarið sem hjónin reka búðina á búðina og reynum en traffíkin kannski ekki nógu mikil til að halda uppi starfsfólki og verslun nei nei nei nei alls ekki

búðinni er því sjálfsafgreiðsla og hingað til hafa allir verið heiðarlegir þetta er hundrað prósent annaðhvort borga þau í baukinn

svo mega þau líka leggja inn allt hráefnið er af svæðinu en hjónin gera sjálf signa fiskinn

um mitt sumar já ekki er það spennandi viðbúið að morgundagurinn

foreldrar drengs með heilalömun sem unnu dómsmál gegn

Tryggingastofnun í vikunni segja að barátta við kerfið hafi tekið meira á en að annast son sinn héraðsdómur gagnrýnir framgöngu stofnunarinnar í málinu fjórum drengjum var í dag bjargað úr helli í Taílandi þar sem þeir hafa setið fastir undanfarna fimmtán daga björgunarfólk býr sig undir að sækja þá sem enn bíða í hellinum sá hluti Hítarár sem skriðan

þurrkaði upp var hrygningarsvæði laxa framkvæmdastjóri Stangaveiðifélags Reykjavíkur segir að áhrif verði langvinn aldrei hafa fleiri sótt í

fyrir heimilislausar konur sífellt fleiri erlendar konur sem misst hafa húsnæði sitt leita þar skjóls hjón á Tálknafirði settu á fót litla fiskbúð svo hægt væri að kaupa ferskan fisk í þorpinu búðin er opin allan sólarhringinn og viðskiptavinir afgreiða sig sjálfir þá er þessum fréttatíma lokið